<hesitation> boira boira tatagi nai esi me taroki nasou te nafisaka te ira ita boluk twei nawas rawasa bolu tei me narongar lok ira keh baba e ikouku nafot lakamo tura boya boya bata boluk buluk boluk iaboy abata me naroka manciara alea nafalaru narikat fakasaimo tutu naroka nikarat nai kumu hambak sa ira hambaki me fakawai me dokai doka la doka boira ira bolu capa capa kumu bolu irame nasungek sungeruk iuuuu Nimacasa ira kolar numu nasibukuto kolornumu nasibukuto tiwal masikita lokamo nugu babotaka sa ira dodan sa to natagi rei yesi rei nai naparesa ni tompata fitauka nugu babotak iwa isampe rei nekon bua nitompat fitauka lomina boira loka boi wekan wekan lokae irale nugu babotakia nasaka ata baru nasaka wabolomin to nasaka wabilomin nabura si taio dakai di panggalara ketura ura ababis loka Le nugu babotakia <hesitation> marani wounto naratan woun nalatan wouni mole namatakuti loka sabap la sabap intolaia tolaia to natola boi wekan wekan baru bobobak laka inamatakut loka imatakut loka <hesitation> nugu babotaka namau naburai jattei teila nawalila namatakuti loka mola namabua nalaiti jattei rai lau <hesitation> natei nugu babotaka nawali fanora tu <hesitation> matakirao nafuris natagi namuli'i maloka ina namuli <hesitation> nai wanu isampe lau wanu nafakawai ni waeinara nakuko ado minlene nini tompat fitaukaia ito Irewo dadi niu <hesitation> dadi niu taka tu kori lokae mancur mancur tutu jatte lokae <hesitation> boira ku sarsar nasaki bolomi le mekon boloka nini utan nini panggala nini fudi sate sate nia teloka iababis boira natara si loka inahu fakawi jatteloka fakawai jaitteloka <hesitation> le <hesitation> guknumu magei ni wawinara fakawai tawei magei woun ale ta tagi rei tapeli ni tompata loka mo tapeli ni tompat tafitauka lokamo <hesitation> sabap tewiteio takurjaia parcuma <hesitation> marile tatagi rei le Tawei ni tompatia gafinfin supai tafitauk ira nai gafin gafin woun <hesitation> supai tatanak tarokani pisa to tawei nini anak anaka sakola teia <hesitation> teia kitanini la panggala tu fudi ra'i wekan wekania baru boira <hesitation> nabei nancur